So mi waawii yahde laana maa ɗum wala bone, amma min ngonɗo kulowoo ndiyam, mi annda nonno mi entataa laanar ngal, ngam mi meɗayi mi maggo.